افضل اتقدم بالزمن مئتين سنة عشان اشوف التطور التكنولوجي اللي بيصير في العالم بس الرجوع للماضي ما في منه فايدة لان المستقبل هو الاهم وانا متأكدة ان المستقبل في الارض بيكون اجمل مع كل تطور التكنولوجيا والتقدم العلمي اللي بنشوفه فطبعا باختار المستقبل